<noise> witole ingweme jisenga, ungatole ingwembe jasenga <noise> witsabika mukiulu, <noise> ungasabike mukiwulu, jitsaji jilovana jingalovane, witole ilipipa wikata, ungakati lipipa, witengenesa ungatengenese, wuto ukwau- ukwanika musisuva. Unganike mlisuva, <noise> kama najumili sana najajiku- najajikuta sana lakini jingume sana jajikutalunonu.